<hesitation> Tena maro ka, tena maro ohatry anisika ndray igny produit laitier igny keny agnatisany mampitombo hery io, indrindrindrindra koa moa zany fe resaky voankazo raha anao e mihina voankazo da tena agnatisany e mampitombo hery, indrindra fa raha andeha lavitry enao raha mihina akondro na mihina fary da tena mampitombo hery io.